Misy karazandraha dimy ake ambo- amin-jaridaignanay o de vohangy telo vodiny, de manga vodiny araiky, zavoka vodiny araiky, magnasilaitry amboly agnaty sio izy akekeo folo sio akeo, de folera isan-karazany regny.